Raha misy mahasoa ny Malagasy moa any amin'ny planety hafa de afaka mandeha any soa antsika mba mijery, mba m- <hesitation> misava, mananjanaka araka ny fanontaniana zao, raha misy raha ilaina, raha hasoa ny tany malagasintsika ty.